Ay, raha ohatra hoe andeha <noise> andeha hiasa zaho a de raha ndesiko voalohany lohany karapanondrom-pirenenako de avy akeo mila mitondra vola koa zaho sao de misy raha ilaiko vola an-dàlana akegny na hoe am-piasana de <hesitation> telefaonina portable s- <hesitation> ilana am-piasana zany.